Wegea eberowa eberowa aranimiwe ebarowa wegahiradigebuwa gepa gewoe yetita ayemunuwo oregereya narowa <hesitation> we mani bani yakeyeka wegarerule gregi harauwehu egoverule laliy eveyoka wefilekua wegaifili kufuo egesowa avuweve ani vohana abarowa wezeo kn kn ni aoasheyuwege so anhizewe arishewen aniyewe yehin ewe abebawa because eabaowoa niga dia ehiro owedia <noise> oaze <hesitation> ahiyo wega abebamau miwe ahiebebube u nawe <hesitation> ihawe <hesitation> amioreuwa cowinani weyeni ebesu na abawasohu ee aseye gatae ronadina an ewina kia makuye obowa obowa sou mevemukoe mirebowa ehi <hesitation> or awoa omonawehi oyehuwaebe aladivo amiwinasie ih ayege ta vonadiro easo agamiregohere <hesitation> ayedie baye hie osevohie goliyana <hesitation> epa ayemoyaranibowa aye <hesitation> allemobayahie eye muyaganibowa arasabowa ogobehi oronadio maniuna adina masabo yegetahin azehin osiedora ewohiaga oge vowa agaedoo ayamu nohuwo agan rereni amona yadiale una furen anogemoter namurun eya eehiena dakune ogetahina ogazehio kidi osi kmiti kahie ewonadaro masabo yegatama ehoniyegata <hesitation> na hibatah nimohosebua an masei, egata adokera agaw badige te omo rami nige aga ghon ghon atini nalagahi ghon ghon eani omadigaranigeni adoafosero <hesitation> agamulidin ayeaghi dalimi kuhi nn masayegabamo nodio anihize opohia <hesitation> agomahi oaze aniwina na evewina nimapa iwinahia no wedokare wegidokerewe gaomau wacowina kinarerkewao oehirere opanahini iwina ahiseyehi weadikere ni asoawinifio <hesitation> pokeniso wani awiapa Aveiga aragegalina reo emi aveiya <hesitation> dobodakhe owanimuve nara vaniwi ohe-eran ole-ena uhon-lenia owhonidio ogiebudime rafcorabuni amima nawiebe niro <hesitation> okreei uhu nago abedie aye odegako ta ayae ediahian odegakto ayioyea ageganiyerego uhohnina nawho-esa genisi gotina owosawo wina owogie ayedile goweyi anagaweni bahidulanie akiuwe omo owno niwera yowa because die-anownoni okpi-kpa hiesabo ahireni okpi kpa justi we onihireni re, okpi-kpa hesebo ahimani odumu kuotoboawe iabio ano uhoni oaye bio eih onize anavamuke nagonin ernbodiwe <hesitation> aniyekota womuhi ami ebezi ze egakota Ano-kpa omayae ya onizewe anize wina owga-omo rire niga katweahi eyeihimo nopawo agahi nawe aminise ro ava <hesitation> a wotwe anigedi wahi rere agolidia uta asotia azepa odizakuta ayamairpa anihize novanire wn <hesitation> ohiwina nawina na ogaou iwenhire asean ho weadi ni odirako tana weahina hera re osemiguo naji ao afio agafilecoa abohkeniye-uhise auhise eronao erona irohima.